أه لوكان جات الدنيا ترجع بيا نرجع الوقت الرسول صلى الله عليه و سلم نعيش معاه و ننصرو و ن- نعيش معاه و نكون صحابي، نعيش معاه و نحارب معاه و ننصرو في هذي الدنيا الكل و نكرس حياتي كامله للرسول صلى الله عليه و سلم و الإسلام و المسلمين و ضد الكفار.